Yo me gua yo me vanon anga lo ngha no yo ngatena yo to royo nga yo to kaka e mo yo ta gua kora te. Nekang ano yo tin tonga hona no yo ting tong nga per yo ta po ngo ma yo ma ta long, talong anga timon tonga timo na e rosi mene yo mo tanga lo nde ne ngha nga mone na e rosi mene yo tagua sona pu tanga lo delanua nga yo mo pu mo va yo mimo mil. Herembi yo son nintonga mu va son tonga nai e rosi mene yo kem ta gua tavanon mo mene hermbi yo. Hermbi yo kem mo di ta, ta gua anga le ha nga e ha nga tinto nga yota vanon mo di titan tonga tita bukial ta na mene mene mene yo nga lo nde no yo nga tena yo to royo. No ngha nga kem ta gua yo me vanon mone ngha no yo kua yo me mdimlo yo nga yo mo in mene nga mepka nga mo ne vanon mo ne ngha nga tena yo toro yo lon ta in e buo ta in esa esa nga tita momi erosi nga mepka mer ma a mepka mepka kemta ini ma.